Kuchni oshirishga foyda qiladiga turli xil taomlar mavjud <hesitation> bulardan oqsilli oziq ovqatlar. Masal tovuq go'shti, tuxum, baliq va dukkakli taomlar bular <hesitation> mushak massasini oshirishga yaxshi yordam beradi.